Wachi lambatu ade kwa dimwa waci yatara ƙal pela akwa ƙar gar ka yar ɓathamta kauar ƙatu bur kayar ɓathamta ka yar atha ka tsiyayaru kayar ra matu tuma aha kwaya bura tum dwa ka sukwa ga kila ata kharaga daga kwaya bura tuksha wace mdana sim tuksha mijir ƙasum tuksh sai mda thumta thi amshara waci myi adekwa dimiwa waci moto sai alhaji inuwa aha bul an sintu mota antu mda wutu mota tara fa thi akwa bula, waci kwatha ade kwa diniwa sai jir ƙal thi ata ƙarajir akwa mangaɗa kajir siƙakari waci gaka zimƙar ta hilaga ga ƙalsulang ata ƙaraga karasi waci ga tsuhu akwa faku. Kara ƙata ata ƙaraga kara pipi kara thata sudi na wutu wa ga tsuhu kara thata karasi sifi mangamba sudi na wutu wa kuhni dimiya ƙahili zinchar ta nububa ni kada tsuha mutak nu bubani kada tsuha sai vir maƙar antu tasi wutu nini kata mauni ta maɗan kyar ƙa nu tudaƙa munci ƙa niusallurda da ƙa tura kuliri aɗuwa tun wasiki thakar ƙarari maƙan kyar ma da thakar ƙarada ƙasir'ya a si waci ta thayi ɗaɗi a yarfu ƙasir'ya asi ta thuyi zakwa kalmi ƙasir'ya mugadi gaj gahwa ta ɓilanta'ya akwa laku a hara mafa mafa ma jira, ƙuɓa ata lakuwa waci ajiya di yimni mu taku lukwa kwaye tsapila aburwa ya malla yimmi ɗaku ala ya ƙalari dole mda ƙatu da mda nalari muta ɗakku tun mda ƙitu ka mda nalri mu mda ƙanala tsuwa. Vita zirkwani pila silawa ta kuskara kafa lada mjir asi purni ka thi afa kwara kada sintini waci mu ajiya ƙa lubula mzir daƙwai ko tan rakka ma thirari a ɓula da pila ta kumshi mda ruptimi mu manar ajiya a sifi mda pusi akwa thaku mu moncir ajiya a sifi maƙa shili a pusi akwa thaku mu mda wutu iya yak mu mda maur waci, waci mzir sal afiya bubani ta tha kasar taku ta tatur kusar taku ta thu thi kata pu jir ala taku kafa famta kaba taku kata tsarumta mya ta ku ala babani kulmi mu bubani ɗalari ta pula ga yara ka suƙa ya mu miyani ɗalari ta pula ga yara ka sudu ya, maɗaƙwai kuhin sutu dufada da hara antu da harar maƙa shiti sutu dufada hir a antu da harari mdalaka ma fa pula gha yaraka sudu ya ga jaktu yara ya zinƙar na zibzai ta palaga apani mdadi nar daraja da mdir yariwa tana daraja ala mada gapanwa waci mda gapanii gasinni mawa gana daraja ga thawani ma ga shuguta muga wuta mdana uthagi mu tsak ɗiralaga ga ghatari. Kulima mu gaɗi gah gah wa da ghaghalunta mya kada pila gan yara ya to tun hela anhang kulum maɗanƙyar kada wutu su ka hela ka tsi mda an sutu da sinda ga mauma muga wutu mda ga huyi ga pila mauɓulu, waci mugu wutu mauɓulu an mdana thivirari kulini mauɓulu afa thaku ma mdaɗa thivarawa mda mugul ƙar antu mda kwa thivirari duniya na kulini adi ƙakkuwa sudina ƙakku ko dukuwa zaman na waci adepariwa muma ga wutari hang ga wutu kam thaku mugher ghatu bindigu kam thaku antu mda kwa tsari amma kulin mu ghar gatu bindiga mda antu nda kwa tsiyari ga thafazi ka sil har kasar vu gawutu ga lukwa kasar vu ga thivurwa ga thatazi aha miringa ka gah la buratai ka sil ga thivurwa ga thatazi ka sil karaka kwaya kasil ga thiburwa kulini mi ga ƙaɓa ka vu'ya gakwa wula apa mauɗulo an tu jira kwa ƙaɓa mu jir ƙaɓa ka vu'ya ga ƙwa wula apa tha nasi kal'ya antu jir ƙaɓa duniya adi dakku ƙarawa suma waci waci ddi ƙarawa. Waani gaƙa thivir komiwa kanya ga mau ata thaku ga duku ga ɗukci ga dukku wadi natu a thivurantuwa amma kuhiri wala man ka mini ka tsuktu harawa kowani su zimkyar ta pula taka nini mda ul ta pulla taka nini mdadi ta thivur vuniwa mdadi ta silitu vuniwa sai mdutu hyel yani ka han kal anta siɓula wane ghar piya akwa laku ƙisir iyama, ƙisi ma a rubtu kisi ma kulimi magaɗi gahgahwa kisir'ya ma a thaɓumta iya sudi na ɗaku akwa duniya ni ƙarawa ghaza mi ƙasiɓula wani nta ka mi thi bufu duku thi bufu du mda pila dubu, murtala suda bufu kuhin mdapila dubu aru ma akitu thiwa bufur tufkumar ma akitu thiwa waci gaka tarau'ya ga matu thi ga ka aminir'ya ga matu abakuru ga matu ɗoya amma kuluri suyar yini khaga wutuwa. Mu ga ra chisu mda pila aru tufu gara chisu mda pila mda pila dubu pal mda pila dubu palni ma faɗa kwa komai wa duniya na kulmi kowa tata ƙaramda, ayanu cayanu ƙah wutu anini chayaru ka wutu shin kwaba chayaru ƙa wutu afu sule sule mopu, sule mamza yarku wuti kwaba ka gula yarku wuti suku yar ɗi wutuwa adiwa, kuliri antu mdara chanji karkaɗu laka thapur thapur tuka vunƙir duniya ala mda una wase mda ade a simni wa kuhini sai bungul natu vua dana ƙalata kwata kada sinta antu mda simari kaliri una ka maggi suyar laka ƙalara sai mda suma ga ghatu hawan jini ga ghatu ursa duniya ni tun ghawakur an hang mi sudina dakkuwa amma niyar na waci a yar na waci ga lapiya ga thatazi kara la buratai gha duku ga thazi kara la mangari ga duku ayari mjir kwaye ni ga thatazi ga la dora ga la kamuya ga thatozi ga la wara wara kung ga duku ga thivirwa koga duku ga mauri kulini <noise> gazi thatazi kamite palwa ga thiviri mijir ƙaɓa kamda. Ga pila kaga thiviriwa ata viti mda atawa maɗan char daɗa gah dir ala mdar ya'ɗawa kwa ta kwata wa monci ada ga dir ala salurɗawa duniya ni ɗak kurawa sudi na ɗak akwa duniyawa mu mzir sal ma mu bubani ɗaralari ta pula ga yara ka suɗuya mzirkwa ma mu ga ɗurala ma fa pila ga yara ka suɗuya tun suɗu ɗufada, hira antu da harari anfu duniy antu miɗar hara hang akwa suɗi na ɗaku akwa duniyani ƙarawasai miɗar sai hela ajiya madu waci tuvua tunvua waci akwa gadinawa hakala tunvua kuhiri kwata kwata tunvua adiwa waci tu lawan mari adi zurku na huyi imi fak ka via kalim imi kwata kwata adiwa duniya ka kunfu ka hita nantu difaga.